Ko resaka dignôzôro zegny ih, <hesitation> efa tsy de misy amin'izao monkigny izy de tsy de mahay betsaka be zah fa, <noise> misy zô dignôzôro le haiky hôma-kegna, misy ndraiky le hômagna ravin-draha regny eh, misy dignôzôro ko <hesitation> le maventy, de misy dignôzôro hely de avy akeo ko misy dignôzôro mandeha an-tagnety de misy dignôzôro mandeha anaty ragno.